. Egbẹsghẹ ejara egbẹghe ito egbẹghe yẹ iri itun ọvẹn ejara ọvẹn Ito ẹgbẹghẹ ye iri isang yẹ itun esud Esud ayọrọ iri itun ga ọfẹ itad ga ẹtọ enọm wa egbẹghẹ yẹ iri idomo etutun wa egbeshe ere eneb ẹnyi wara ga yẹ odo do doma wa oven ye iri igomo inuk,. iwọbọ gange ga esud, itọ ga ọbiara. Ejere ginang ga ẹtogbọ ye nam nsẹ nyẹnẹ oven nang na ọbiara wa ọven yẹ nam ọgbɨ̃no jẹn nfi nkpi asọm agomo ara anugo ashi nẹ eyeng ozẹng ẹre edobo ere ezene, mọng jẹ ọbiara nwẹ nang ẹnong ere uwuno ẹfe edom mo ẹgagara nam nyẹnẹ mọ nnẹ wa ne eyeng ozeng ẹsẹ ẹrẹ edọ bọ ezẹng ye ẹna mọ ẹfẹere nang. kakong inong ni igɨ̃no jẹn kakong. Ife ga erisi etutun ga ejere ga egheshe nam ngọmọ. Nni nfu, ọvẹn nang na erisi etutun ginang ga ẹtọgbọ ayọrọ ere ashi mong ifuni iti ikɨ̃p mo ma etọgbọ yida afu afa, acherẹ warẹ ginana ga imi ẹtọgbọ ma ayẹnẹ ere iri itun ọven nang na erisi yẹ asom ara aji agomọ ara? ga ọrọk esud ndoro jẹ, yẹ esud nwe ebẹ nẹ ni kakong inong nni igbini oven bida igomo iri inugo ye ire iri itun wa iwa. Iwa wa oven kakong ebọni izɨ̃m ere enyi ware ukpuga ginans anang a chạre ma ginang ga biase akong iwa emo ja mọ anọng a gọmo ana ọdẹt. ivioke, ivioke, ivioke beji ẹgọno ye ada mo ga eyeng ozeng. Azɨ̃nẹ ga evat ise ayọrọ jẹ utu asom mẹ ewa garigari utu me ekpoẹm ma ọsomo ga ye odo wa ọven yẹ ere enuga ware. ọgwu,. mona agwagune atọmi ga iwa afefe iwobo ni ga edọk ye ejere, ẹtọ gbọ ba agọnọ warẹ iri ifi itun iwa ga edob wa nwẹ egọnọ ọven bẹ ere enyi warẹ ukpuga, ere ekana warẹ ga imi, ẹtọgbo. ginana anag ga Biase, ọvẹn ẹbọni egwu yiba yẹ etọgbo biabi, biabi, biabi ara ageno yẹll egomo ere ekana emo, ye emo agomo ara anugo ọvẹn nang na ọbiara odo, ndoro je nbenẹ etọgbo ga ogwu ja ogwu nwe, agọnọ ashi oven nang na asọm be ada sood emo era ada sood afe ga uji ara atun mọ ga ọdọd ga odo ebọni egọno oven yẹ ere enyi asọm ukpuga om! Ga ye ere je kakong ma ọven ye ere ene ekana asom ma we uma ẹmọkẹ jẹn e ugọnọ se ugọnọ urẹ oven anugo utu ere eji ẹrẹ enyi asọm egọnọ yẹ adoro are no ara afe ọvevẹn bẹ ara atun mọ ma agenẹ arẹ utu ye eme ẹkpem ga yẹ odo, nọ wẹ ẹuọi yẹ agomo ọbọk ayo arreme ọdọm anyi nẹni ma ayenẹ ogop ọdom ayo iri isɨ̃nge ukọngọ irẹ sẹ ọsọm ejara osom uto evọ vọi. sẹ ito sọod ọkpọri yẹ ẹnong euọi ware igọmọ iri ireme ọdọm nwe yẹnẹ ma asọm adore anrẹ emo akararẹ warẹ ga eyeng ozẹng sẹ ẹmo anọng anyi ware ẹvọvọi anyi warẹ ọvẹn yẹ inọng igọmo iri itun mọ ga erɨ̃rɨ̃ma ma ẹvọi ware, inuga asọm ọgwu ga ye odo, ẹgono yẹ itun mọ ga ẹrɨ̃ɨ̃ma me ẹvọi ekana ware ẹ idana mo unyi asọm ogwu ma ga uwri ma ga afọ fọri ere enyi ware ukpuga igọmọ iri inugo utu gberuk, sẹ nọrọ gwud ida jẹn ifẹ gangẹ yẹnẹ wa ọvẹn yẹ ẹnong ẹkana warẹ,. Ga ejere, ejere, mong jẹ asi asọm ada sood emo gwud ara afẹ ga nwẹd ekɨ̃kɨ̃p nwed ekɨ̃kɨ̃p bẹ egbɨ̃no asọm jẹn ash ga ejere ọvẹn yẹ ito ganjẹ ọvẹn yẹ ekana warẹ wa odọmẹ ẹgọ too ọdọm ẹgọt, ẹyak ara asse, egọt ginang anang, assẹ ẹ gọt adọ bọ ẹzẹn, anugo utu but asi, asi eyeng ọzẹng ọvavai jẹ. Ẹfẹ efu je kakọng ena eyak asọm adani ẹtọ emo gwud ara afe ga nwed aba ẹ nwed ababe asi ẹnọng unyi asom ọvẹn yẹ emo anong aji ọvẹn yẹ enong ẹvoi agọniọ imi ẹbok je ọnɨ̃m ga yẹ odo me. Evọi mọ ẹkana yọ mu ọbazi anweni wẹ uzaga ware, ure reme ọdọm yẹnẹ mu ugọmọ imi ọbọk ayọ ugọmọ unong yẹ ẹ beruk sẹ ifẹ ẹtọ ga kọng irremẹ ọdọm jẹ yẹ ẹnọng ẹkana warẹ yẹnẹ wa ọbọk ọdọm ọbọk wa ẹgọnọ ọvẹn yẹ ẹrẹ ekana eyen g. Ọzẹng Assẹ awa aga evak ise yẹ ikom, ma ayẹnẹ arẹ itoni iviọk isẹ yẹ eno ara abo koko nwe wa ẹmen ọrọk agagana asi ere inang ẹrẹ ẹkana asom. . acharẹ warẹ ma ga imi ẹtọybo, ma ga biase, asọm adomo ni ien emo efefe gangẹ ga euak ise nwẹ asom adomo moni etutun ga ge odo emoayenẹ are wa ọvẹn yẹ enong evọi emoi evọi mo ekana asọm Gberuk nni nde ngi nni nne sẹ ifẹ sọọd ga odọm jẹ, sẹ irem mo ga ye odo ẹgọnọ yẹ ife sood irem mo ifinang anang izẹk ware ẹmẹ ezẹsẹ igare ọven ena yẹ enong egọmọ uso ọrọb.